Aminaha malôha, ia mety misy mety misy mariny ndraiky, izy kôfa misy ôhatra zany antegna misy raha minegnana hoe misy grevy de mila mitandriny fogna antegna fa mety marigny izy regny avakeo ndraiky misy tsy mariny koa ndraiky asan'ny devoly, fa ndraindraiky koa fambaran'i Jesosy hoe misy zany e de aza mande e ndraiky zany.